E tornevisy aloha maro be e karazany, fa arakarake visy ho alà ho aminazy zany e fomba fampiasà an'io fa io zany gn'asany da oe mpifan- mpangal- fangala visy, fa arakarake pôzin' visy ho alànao zany gn'ampiasanao oe ty tornevisy ty gn'ampiasaiko na ity tornevisy ty.